Do të preferoja të gatuaja në shtëpi sepse mund të kontrolloj përbërësit dhe të përgatis pjata më të shëndetshme. Për më tepër, gatimi është një aktivitet relaksues për mua, dhe më pëlqen të eksperimentoj me receta të reja dhe të ndaj ushqimet me familjen dhe miqtë.